Es éticu si se gasta con consentimientu, con un mirau leal i respetu ala privaciá, peru prantea arriegus de descriminación i abusamientus.